Tarihi lesdi mai kanjum on nyibugo wuro jarusalem. wuro Jerusalem do mari julirdeji be babal rewugo jaumiraawo je don no tun arande warugo diina islama.